لو كنت مضطر اعيش بدون كهرباء لمدة عام كامل اول شي بخطط له واستخدام مصادر الضوء الطبيعية. يعني بعتمد على الشمس خلال النهار واستخدم الشموع او في الليل. بعدين بتعلم طرق الطهي بتقليدية اللي ما تحتاج للكهرباء